woodi parantin silver, woodi paranti jamdi, woodi paranti <noise> woodi parantin roba, boh woodi tray paranti manga kenan tray nei paranti manga o'n toh yimbe didi yamuu yamdu koh yimbe dubbei bonah habukki a'waawan o'n watu nanam yamdu ben yaama amma boonah paranti petal jee roba koh jee silver o'n waawei o'n watuuna gwaddu ghotan yamduu der en yaama.